Gusku kwa lawan wa walangu i pata azəm tawank na paida a kwargun kuma in de nən zəgana atu nin. G- graɗa gusku na wokakin gawa a pata tuka. Na bar misacina na afa zaɗa afa a ravan mamau se ka ki mi ma afa har vəreu i vəkshi m- mayim ko wunya toh. Daman wokakin mura da paida na wurzu, gusku kasau men ka bee wurzu kə yamaɗu, na wurzu ayak, na wurzu apsawu, na wurzu ma'u na mashiskak jandu tuka kawai men na- na- na akdafu jam tuku baal wakakin ne azəm ni wanda a paida i kwargun afa. Nda dlam nan da de nin nda rapdau. Da rabdu du nin senam gu dlamen gara zənam kasu nin se nən wara da lawan gu na afa matkam gu ke nan nda damu da ɗawa ci i kunu da məsti na aam gu ikun bafu dagai ko i kun funa kasau da mpa na da ɗawuna mayim gu i kunu paiɗak nin da dlami aduwau nin da dlami pidək nin da dlami. Toh sun atu marəm kwargun wara in de nən zəga tu bi nin se ka ki da jibi tək dagwɗa gəri tlaparr ii asbiti da ramma ai su matkam cu na bee kasau ka jib tək dagwda ci. Amman wa na kwargun gawa baal woka kwargun wa lawangu tuku dək dəm gu ne zaɗa kuwau nasara ɗalmina amman kə ri dəm tun a wanan atu so paida jandu tuku baal damin ne mi wara a paida. Gusku ko da tləra kuno ne bana nən fəru yanau bee ka yanutuku men se ka ki bee na na nən rab nin men ma da da dapci na yanugu nda patau nana di se dayi da ma ki ci kwargun. Gusku ka ba na wurzu absawu wurzu ayak tuku men ka ba na wurzu ayak tuku kan ka kwapci ci na- na arug rriyak na arawa bau ka rapɗa ci ka jəb kunkuɗa yanu ci men so men kwargun cham. Wana kwargun gawa wokakin mi ka lawan gara a pata tuku gawo kwargun duk tawanke na gwargun ri gara. Gusku so bee ka woka tlahje gusku kasau men ndo jəgab a- a- a gwapta wurzu tlahje tuku ci papkayu, pap ke nin se ka ki akshi a rapɗau ma ko na səkar ne, akshi pap ke nin rapɗun a sukunde dədəm gusku ndo jəgab ruwakshi bai na nye kemis a masa kwargun sukuna dədəm baal da apani na atu na kwargun sukuna dədəm tunu z- z- zuwa ja wurzu mangwaro tuku baal gusku kasau ndiwa a paida na atu. Gaɗa ka sunu ne duk bee wara nən a dlama da vəra da kunu damin wa- wa- ra- wara wana atu tuku bai. Bəza dəm gu na paida bee dawu ke nan da bəza gara tuku gusku su gu rab da kunu paida kən kə bəza dəm i pata. Damin wara kwa lawan wana atu tuku baal kwargun akshi ne gusku ko da ka ju ii asək ne ka ji asək ii ri nda ɗlbəd da kwargun dəm tuna ka ju ka ramma kancu wurzu bee kasau tunu, da me ci ka kəm dugwɗa wara tlaudi ci nin ai dagwdau gawa amma ci na atu nin ci na atun ka ya kan ka pap ke bi ci kan ka dlam paida na kare ci. Gaɗa ka su nu ne damin wa walangu tuku damin wara baal na paida ii wa tlaparr gada ka sunu wa dlama ankal ti ye da- da- daka da kulata na damin wara a kunu kaam gəri yaɗa paida yara gawa. Wa bukudu nin gafa se kayi ri dagai ko ka yi asək kayi kan ka masai. Ii asək ngum ka ju gawa nin ka dlam ankal si da ba ri ci wara atu bai sa dara mi ci ma su men atu ko ma atu bai. Gaɗa ka sunu damin wanda wana atu tuku damin ne wara a paida sosai ii paii kwargun wana atu, bee dawu ke nan nan na ramka sunu.